أعتقد ان الإثنين مهمين لكن <hesitation> يمكن للسعاده الشخصية تكون <hesitation> الأساس إذا كنت سعيد تقدر تساهم بشكل افضل في مجتمعك يعني اذا كن عندك رضا داخلي تكون عندك طاقة والرغبة لمساعدة الآخرين لك ما نقدر نهمل اهمية المساهمة في المجتمع لما نساعد بعض نحس بالسعادة ونكون جزء من شيء اكبر